کرین اک بہت مہتوپورن مشین ہے گی، جس دا کم ہے بہت وڈے وڈے پاراں نوں اٹھاؤن لئی۔ جیہڑی ورتوں کیتی جاندی ہے، کرین دی گل توں مک طور تے نِرمانی کماں، فیکٹریاں، بندرگاہ اتے وڈے پرجیکٹاں وچ جیہڑی ورتوں کیتی جاندی ہے۔ عام طور تے منکھ اپنی شکتی نال تھوڑا جا پار ہی چک سکدا ہے، پر جدوں تنہاں اٹھانے پار آ جاندے نیں، تاں منکھ اس نوں چکّن وچ سمرتھ نہیں ہوندا، تاں اس نوں کسے وی وڈی مشین دی لوڑ پہندی ہے۔ تاں اتھے اس دا کم ہوندا جیہڑا کرین <hesitation> دوارہ کیتا جائے گا۔ نِرمان کندراں وچ کرین دا یوز سب توں جدوں وڈیاں عمارتاں، پلّاں دا نِرمان جیہڑا کیتا جاندا، وڈیاں سیمنٹ دیاں تھیلیاں نوں چکّن لئی تے لوہے دیاں وڈیاں سریاں نوں چکّن لئی تاں کرین دی ورتوں وی جیہڑی کیتی جاندی ہے۔